<hesitation> Tena tiako zany aloha aleo ma- miketriky antragno ato, alay ah miketriky antragno ato manko mba moins de dépense ah, de nefa iah mahavita raha maro sady vintsy soa koa iah bakeo, <noise> de aleo avao miketriky antragno zany fa amin'ny hôtely agny koa mandany han- mandany vola, nefa le hany misy fotoa tsy de tena am'le ankafizinao le tsirony anavandreo azy am'le ketriky.